Indreto iaby ñy fombandraza mampiavaka ny ôsitiraly: ñy fombandraza bôrijinà, ñy fanaova ndrozy ñy fety aminy ñy fisinisinia, aminy ñy fivavaha, manahakanjay koa aminy ñy fanaovandrozy ñy hira no ñy tsinjaky aminy ñy fombandraza ndrozy, ñy fanaova ndrozy ñy fombandraza aglôsakizôny, nandesiny ñy panjakan'androzy tao, ñy panjanaka britanike, ñy fanankaza ndrozy ñy krisimasy zay no ñ'androny paka.